بصراحة ما اتوقع انو يصيغ سلام عالمي لان كلمن عقليتو تختلف فكرو يختلف واذا صاغ حدث فيعني هاي شغلة كلش كبيرة. بس هو السلام اشنو يحتاجلو اهم شي امان كل الاماكن ويحد اش ديغيد اعيش بس اغيد يعيش بدنيانو ويكمل يغشع حياتو بس ما اغيد شي ثاني.